مرة كنت <laughs> أتكلم بجدية قدام زملائي بالعمل <laughs> بعدين الكرسي ياللي أنا جاعد عليه يعني إنزلق, تمام؟ مرة واحدة, <hesitation> الكل جعد يضحك وأنا بعد شوي وانفجرت ضحك معاهم بصراحة كان موقف كتير مضحك, وكتير محرج كمان, الحمد لله عالسلامة.